אַקִיד אַקִיד מֻהִימּ יִשַׁרְקוּ שַבַּאב פַלְאָמּוּר אֶסְסִיַאסִיָּה חֵית הוּמָּה לְמוּסְתַקְבַּל דִיַאל לְבְּלַד וְصוּתְהוּם יִקְדַּר יְבַדֵּל בְּזַאף דִיַאל לְחַוָאג' אִלָא מָא שַרְקוּש גַ'יִבְקָּאוּ קְרַרַאת כַּתְדַאר בְּלָא רַאיוֹם, לִמּוּשַארַכַה כַּתְעַנִי לְוַעִי וְתַחַמֻּל אֶסְמְאוּלִיַּה וּלָקִין חַאסַכּ תְּקוּן וַאעִי וְעַארֵף מַאשִי גַּע תְּבַע וּצַאפִּי.